Рақами чор барои ман рамзи устуворӣ, тартиб ва амалгароӣ мебошад. Вақте ки ман дар бораи рақами чор фикр мекунам, аввалин чизе, ки ба ёдам мерасад ин пояҳои мустаҳками як миз. Рақами чор гӯё рамзи муътамад ва боэътимод аст, ки ҳама чизро дар ҷойи худ нигоҳ медорад. Дар ҳаёт мо ба тартибу низом ва нақшакашӣ ниёз дорем.